So ko tawi aɗa yiɗi defde pijja mbaɗɗo cellal galle, a ƴeewan conndi gawri, mbaɗa hen nebam, mbaɗa tomaate, mbaɗa hen oliiw e geɗe keddiiɗe ɗe fof. Ƴeewa ɓiɓɓe leɗɗe goɗɗe, ceela haa sewa mbaɗa hen, njuɗa haa ɓennda.